Indoneesiast ma väega midägi ei tiiäki. Ma tiiä, tuu asus Aasiah kohki, koh, tuud ma ka ei tiiäq, aga ma kujoda ette, et taa om üts peris suur maa.